<noise> Jutta na mi hooti kampande joow na? Se mi hoota makaranta, makaranta maanga iri je likita, mi baangay be lau heba bikkon am mauna be lau. Mi njanngan qur'ani mi waadan sadaka, mi heban mi ri-mi sooda saare be kompani am. Mi-mi soodan nagge mi waaday sadaka.